Raha ny hevitro manokana de ratsy izany satria ah <hesitation> ny dia alavitra de mandreraka, raha ohatra hoe dia akaikikay de ekena hoe mahasalama ah mahatsara vatana fa ratsy ho an'ny fahasalamana izany satria miteraka harerahana fa nefa kosa nefany ah tsara ho an'ny fiarahamonina satria rehefa mandeha lavitra mitady lavitra ny olona iray de tsaratsara kokoa ny farim-piainany.